ஒரு ஜோடி கத்தரிக்கோல் பொருட்களை வெட்டுவதற்கு நெம்புகோல் எனப்படும் எளிய இயந்திரம் போல் செயல்படுகிறது. கத்திகள் கத்தரிக்கோல் ஒரு கோணத்தில் சந்திக்கும் இரண்டு கூர்மையான கத்திகளைக் கொண்டுள்ளது. கைப்பிடிகள் கைப்பிடிகள் நெம்புகோல்களாக செயல்படுகின்றன, பிளேடுகளை ஒன்றாக அழுத்துவதற்கான சக்தியை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. வெட்டும் செயல் நீங்கள் கைப்பிடிகளை அழுத்தும் போது, கத்திகள் ஒருவருக்கொருவர் சறுக்கி, அவற்றுக்கிடையே உள்ள பொருளை கிள்ளுதல் மற்றும் வெட்டுதல். கூர்மையான விளிம்புகள் மற்றும் கத்திகளின் இயக்கம் காகிதம், துணி அல்லது பிற மெல்லிய பொருட்களை வெட்டுவதை எளிதாக்குகிறது!